Ko anndumi e muuɗum kañum duu yo masin tukketee ɗo e kuran ñoƴƴaa buton muuɗum. A tawan hen kaaki lawƴetee ɗi ley reedu masin o. Hinno jonkaa omo yirditoo; omo yirditoo wondude e ndiyam ɗam. Soo jokkii omo yirlita yirlita fuu ndiyan ɗan, kaake ɗii laaɓan. ɗun woni ɗi lawƴoto faa ɗi laaɓa tal.